Ku mul olnuq õnnõ viis minotit, ma tennüq midägi väega kipõt, nigu võiuleevä. Tuud om väega lihtsä tetäq. Võtat lihtsält võiu, võtat leevä, panõt võiu sinnäq leevä pääle ja sis midägi viil sinnäq leevä pääle ja omgi valmis.